Era gollal latingal moɗo gollal joni kan woni gollal, ko safi nyiddi. <hesitation> Waɗogo desemoɗon e darajo fawase, fa leydi watte lope watte, peraje watte, haa yotte firmo haa firmo haaa yotte hurre. Fangol gayni fa ngol nate fu no ngo late yidde fu miɗo gollengal, ngal woni wadannangal ngallan joni.